Májánꞌ, óra̱ carro rá, ndaꞌyóo ne̱ mangaa, mí máján ne̱ mangaa, nambáyúu ne̱ xí ná mu̱ꞌgua̱lóꞌ. Xúꞌkho̱ má llanta mangaa, llan- géꞌdoo ne̱ llanta, géꞌdoo ne̱e̱ xíli̱i ná ma̱guaꞌúnlóꞌ mangaa, luego géꞌdoo má ne̱ iyaniwan mangaa, géꞌdoo má ne̱ mangaa cajuela ná ma̱ti cosa dré-dréga̱ꞌlóꞌ. Gíꞌdoo ne̱ agu iduu ne̱ mangaa. Géꞌdoo má ne̱ mangaa, e̱ste̱e̱, <hesitation> ná rí xíli̱i ne̱, ná rí volante, ná ríí ma̱ꞌge jayóo ne̱ xa̱bo̱. Géꞌdoo ne̱ aju̱u̱nꞌ rí júgamaꞌáan ne̱ mangaa, rí nandoo xtoꞌóo ne̱. Xúgíí rúꞌkho̱ ñajuun najmaa rí carro. Rí llanta rá, khaa rúꞌkho̱ rí na̱ka̱muu ne̱ ja. Yaniwan rá, rí ma̱thi̱ya̱á ná nadxo̱ꞌ ma̱ta̱ga̱yáaꞌ, xúꞌkho̱ má volante mangaa rí ma̱ra̱tuun mangaa ná rí ma̱ꞌgajayóo̱ ne̱ xa̱bo̱ tsíí na̱ma̱ñuu na̱ka̱jayóo̱ ne̱. Xíli̱i ne̱ mangaa. Xúgíí rí géꞌdoo ne̱, najmaa ne̱, rí nandoo naxtuꞌwáa ne̱.